Kifeŋnu kɛ mu nu kɛ mui ta sɛnɛɔ mui aa nu kai, mui na la. Mua nae a la keŋ la, komu ai miɛ mu boɔ. Te kama mu mui feŋ bi nunu sana nia pɛŋ feŋ bi nunu anui to jao? Lɛimu kefe bɛ. gboŋboŋɛ, gbɔlɛ, kose feŋ bi nunu. Hiŋi mua nu kai mu na nu la, te gika mu ai to mu boɔ pɛŋ ai to jao. Nae ndɔ te soolu. Aa bɔ, te sooŋlɔŋdɔ. Hiŋi ya kai sɛnɛ lɔ ii na la, amu ya lɔ fuue. Ii feŋ sa luma, ii ya lɔfuue a lɔ. fia ya fɛ. Hiŋi fia bɛ a fɛna, a be fua jaowa. Kɛ hiŋi fia be a fɛna, ai jaowa. Kɛ ngae nge, feŋ bi nunu hiŋi ŋ ta na nu saŋ Ŋ na nu la, mɛ feŋ wamɛ a nu lɔ fuue wakɛ komu fia ya fɛ. Zii na lɔfuue kɛ nu, bɔwe, soolu, te sooŋlɔŋdɔ. Ɔ a bɔ bɛ te sooŋfɛa bɛ. Feŋ bi nunnu anui to wakɛ nu. Anu be jao hiŋi lɔ aa lakae mu, fia bɛ aa fɛna. Ngae nge ŋ ndɔ. Kɛ mɔ mu nu kiima feŋnu a bɛ a nu boɔ, anu bɔnu anui feŋ bi nunu fii wakɛ ɛ, ɛ, ɛ kiima feŋ bi lɔ. Ko mu a ya ma feŋ bi nunu ma fua jaowa. Anui feŋ bi nunu kɛ wakɛ nu. Feŋ bi nunu anui ti wakɛ nu. Ai ta wakɛ bɛ kao, a bɛ nu. A be jao. Kɛ mua mu nu kɛ wɛ, kiima feŋ mɛ nu a be mu boɔ, kiima kaŋga mɛ nu. Kaŋga mu kɛ mɔɛ nu a nui feŋ nu kiima a lɔ. A bɔ a be mu boɔ. Ko bi wa komu mua mu ta feŋ bi nunu fɛe, kii feŋ bi nunu gboŋboŋɛ, kose, gbɔlɛ. Feŋ bi nunu. Mua tae, muae kaie sɛnɛlɔ, mua nae a la, mu ya lɔ fuue luma komu fia a ya fɛ. Fia a fɛe kɛnu, a be fua jaowa. Ai toa mu boɔ te jika, jika pɛŋ feŋ bi nunu anui to jao.